Wallayi gurrandiga saada mallika minayatichir, ai zatani ailanlakin miniyir, aiga doli mallikon minayatichir, aiga igi mallikon minayatichir, enebin mislimga saaidanginnanga bastinanga murtahinnanga mallika minayatichir kheerkan.